حيوان المفضل هو الكلب، أحب الكلاب لأنها وفية ومرحة. وكمان دائما يكونون جنبك في السراء والضراء ، عندهم قدرة عجيبة على فهم مشاعر الناس، وهذا يخليني أشعر بالراحة لما اكون معهم. كمان الكلاب تحب اللعب والخروج، هذا يجعلني أتحرك وأكون ن بصراحة هم وبس حيوانات اليفة، هم أصدقاء حقيقيين، وجود كلب في الحياة يعطي طاقة إيجابية ويزيد السعادة في البيت.